Himɓe ɗon waɗa soide gongo ha shuɓɓal ngam be yiɗani hore mabɓe hunde fere, nonnon tobe waɗai ko hanii ɓeyaɓe sutta goɗɗo mo hanai lamaɓe.